Zaho zany añatiny heriñ'androo, tsy raha misy raha ambole aho ka tsy manondraky, fa ñy raha amboleko zany lafa tandrify ñy pômpinay eo avao fa satria rahay mana pômpe, ka raha amboleko manahaky fosiky, kida, perivasy reñy moa tsy ra mila tondrahy ra reñy ka lafa zaho mantsaka rano lafa tompahako rano avao raha reñy fa tsy raha mila mitondraky.